A, domofeŋolu bi jee le minnu ye a loŋ ko i ka senboo dii moo la le; ko nwa fo i ye ňaamiŋ ňoo be wolu le kono. sosdoo be wo kono, <hesitation> aniŋ miŋ keta masalaŋ ee domofeŋo doolu bi jee komiŋ nna mandinka duu jaŋ, janboo. niŋ i ye a fajindi, yiri janboo, walla ňaama keŋ, ňaamoo doo bi jee i ka i ke janboo ti, i ka tiyoo ke i kaŋ, wo fanaŋ ka moo so senboo la le